जो हमारे नई ज़माने के लड़के थे। से यात्रा कम करा। क्योंकि तिनुक खेलना से और नशे से ही फुर्सत ना आती। और जो बुजुर्ग हैं तिनुक पता है का चीज़ करने आ का करना।